Hewan yang paling pintar tu sebenarnya tu banyak hewan yang paling pintar tapi anjing juga salah satu hewan yang paling pintar bakiapa kong kita bilang anjing itu salah satu hewan yang paling pintar karna <noise> pada zaman dahulu peperangan itu anjing bisa bisa menjadi prajurit salah satunya dan anjing juga itu dulu itu bisa sebagai jadi sakuriti atau penjaga dan kalo di kampong-kampong biasanya pelihara anjing itu untuk menjaga saat pergi kebun kaya contoh kemarin di maluku utara tu biasanya di bapa-bapa kalu mo pergi ke kebun atau pergi ke ni pigi ba cude cengke dong bawa dong pe anjing untuk ba jaga-jaga karna di hutan tu kebanyakan ada banya babi jadi dong di sana tu jaga <noise> bawa-bawa anjing untuk jaga-jaga dan dong pe target memang tu untuk tangka babi juga bisa untuk kas makan dong pe anjing itu salah satu hewan yang paling pintar juga dan bakiapa suka bawa-bawa anjing padahal dorang juga orang muslim tapi untuk jaga-jaga supaya tara terjadi apa-apa kalu di hutan dong pe kabong kan dong di sana itu biasanya. Memang hewan-hewan liar tu banya kalo di kabong-kabong maka itu dong suka pelihara anjing karna anjing juga hewan salah satu hewan pintar dan hewan juga salah satu hewan pintar tu ada burung kakatua yang dimana tu burung kakatua tu biasa dong dapa di hutan-hutan bakiapa kong kita bilang burung kakatua tu dia pintar barang dia bisa bicara sesuai dengan bahasa manusia bisa mengerti dengan pembicaraan manusia ada cerita dulu tu kalu burung kakatua dong <noise> dong tangkap kong dong jual di orang itu dong paling <noise> jual mahal karna apa kakatua itu salah satu hewan yang sangat-sanagat pintar burung kakatua tu bukan sembarang burung juga dia tu bisa bicara hafal kata-kata orang tara bisa bicara sabarang tapi dia suka kasi kolong-kolong orang juga dia dulu tu di kampung yang punya kakatua tu bisa dibilang orang yang paling terkaya dorang kalu taru burung kakatua di rumah tu biasanya tiap hari kas makan kas blajar dia tapi dia lama-lama dia bisa pintar deng dia juga bis sebut nama tuannya sendiri dia bisa bilang halo juga pas kalu orang jaga datang di rumah yang pemilik. Kakatua tu kadang-kadang dia pura-pura jaga manangis bikin-bikin jaga oranag heran-heran padahal itu tu burung yang cuma keliatan <hesitation> biasa saja tapi padahal dia tu bisa bicara kaya selayaknya manusia tapi ada cerita yang paling lucu tu dulu waktu salah satu dia pe tuan depe tuan pemilik pigi di pasar to kong cuma dia pe burung tu yang ada di rumah deng dia pe mama tua pemilik tuan rumah pe mama jadi pas depe mama tua jaga dudu-dudu di halaman rumah tu jaga ba sapu jaga ba siram bunga kong ada ini jual-jual ikan datang kong dong panggel-panggel dari luar kaya ibu-ibu ada ada orang jual ikan ni ibu-ibu kong jaga kong burung kakatua jaga togor bilang itu burung balas langsung tara bali ikan tara bali ikan itu kaya seakan-akan tu burung deng dia mangarti bahasa-bahasa torang padahal itu hewan masa dia bisa berbicara kaya torang apalagi kalu ada papancuri itu burung kakatua langsung bataria-bataria kaya dia kas kode kalu memang tu rumah lagi <hesitation> berbahaya begitu. Ternyata dia pe burung ini memang salah satu hewan yang paling pintar juga jadi kalu dong tanya hewan yang paling pintar tu kita bisa bilang kakatua tara kala lah deng dia juga bisa ingat dan bisa belajar juga bisa bicara bahkan bikin orang tatawa tiap hari tara heran orang suka suka pelihara dia karna yaitu hewan yang bisa berbicara selayaknya manusia tapi sayangnya dia tu tara bisa terbang tara bisa <noise> jauh dari ini akar-akar pohon padahal dia burung tapi dia tidak bisa <hesitation> dia tara bisa terbang tinggi-tinggi selayaknya kaya burung-burung seperti biasa tu deng ada lagi hewan yang paling pintar sala satunya <noise> kaya kucing di maluku utara tu orang banya piara tu kucing karna dong suka deng dia pe sifat kaya suka manja-manja padahal kucing tu sebenarnya pengganggu pengkotor jaga bera-bera sabarang mo bagimana padahal padahal kucing tu setiap bera bera sabarang kincing kincing sabarang cuma dong liat tu dia kaya kaya lucu <noise> sama ayam juga bisa bilang hewan paling pintar bakiapa kong kita bilang dia pintar juga karna kita pe papa dulu <noise> itu memang e ta papa skarang ni dia piara ayam jadi <noise> Ayam di rumah sana tu memang bermanfaat juga sala satunya tapi dia pe sala tu memang dia bobou tai deng bobou bera-bera sembarang cuma dia pe ples dia pe keuntungan di ayam tu biasanya <noise> kase bangun setiap pagi kalo lapar atau tarada <hesitation> tarada makanan di rumah di rumah bisa potong ayam deng makan itu sala satunya deng tamba kalu makanan-makanan sisa kaya nasi-nasi yang su basi tong bisa kase makan dorang juga jadi ayam tu memang sala satu hewan yang paling pintar dan ayam juga tu kan bisa di potong tong kas jadi-jadi opor nah dan opor itu sala satu makanan bisa menjadi makanan-makanan fovorit seperti hari-hari lebaran depe cara pembuatan tu sebenarnya gampang cuma <noise> depe cara sala satunya itu campuran dari ini ini apa <noise> kelapa e dimana kelapa <hesitation> mereka beli dulu di pasar dan pergi parut dulu trus di ramas serut-serut kelapa dan. Mereka peras menjadi sebua santan trus mereka rebus sama ayam campur semua bumbu-bumbu yang ada di pasar yang mereka beli kaya tomat kunyit kemangi dan lain-lain itu sala satu makanan yang paling enak apalagi mereka campur dengan beras e mereka campur dengan <noise> ketupat atau ka tarada deng buras buras tu makanan sulawesi yang sala satunya ikonik sala satu makanan yang tarada <hesitation> tarada yang sama di indonesia.